bulldozer ni don mota wa manga kangha on yibbinta mahdi to'a nyibi mahdi den yibinan mahdi mai wadanai ma sai a naftira beh bulldozer mai koma to wodi pellel fere on vo'inai ko yibbinan leggal o naftira beh bulldozer mai wasa leggal mai daga dadi maghal